<hesitation> اذا كان فيني بين مأونه لا تنظب مدى الحياة من البيتزا او الايس كريم كنت بختار البيتزا البيتزا تقدر تاكلها في اي وقت وفيها تنوع كبير من النكهات والطبقات يعني ما راح تمل منها ابدًا لانها ممكن تضيف لها نكهات مختلفة كل مرة يتغير الطعم اما الايس كريم لذيذ ويجلب الاحساس بالانتعاش لاكنه مقدر اكله بشكل مستمر زي البيتزا